Laha zaho anaty tobily ao, ka misy olobe ty ao, tiako hame azy placeko iny, volaniko avao i, ty nahoda mipetraha etoy iha fa zaho hitsanga.